When I free I can be to my house but most sor ley time during my free neh I like to do my domestic activities like to set my clothes for ley week sometime I spend time with my famorly most especially my children neh we go through la lesson neh for ley week yeah any homework ley get we do it I spend sometime too with my wife because most sor ley week due to my business I can move from ley house soon and come back very late so during my free time I can spend it with my famorly my wife my children neh any domestic in ley house I can help neh we do it and sometimes I can go to my friends neh because due to my business in ley week I don’t see some my family members and friends neh so most often during my free time I like to go to visit some family members neh also yeah to know what happening around and sometimes I can help my wife do sumor her things neh like advise her tell her about our relationship I talk to ley children neh on how ley coming up how to be good children ley should stay away from trouble. most of ley times la what I can do during my free time I spend it with my famorly and look for other family members neh wor means a lot to my life.